Jiaa ku ja naandi'i ja ada'aña chiiva'a te lechuga, taa viinde, taa rábano, cilantro taja chiiva'ana nuun refri jiaa uni yuundiu'u tee kiine'enaxi tiuku chiinaaxi in naylo java ka'ayuuxi nyuuka te chi'inaaxi in naylo te chiiva'anaxi tee horre xeédena la'a comida o inensalada te kiine'enaxi tiuku uni ndiuu xiiva'anaxi tiuku.